Une ndivomba ibiasara, <noise> nukulima. <noise> maana uku- iku- ikulima ninokwa sana kwasababu, <noise> vana vangu vi- vikula kwakuku kwakunalila, <noise> kwakyakurya iki twibeta, juwe, ikyakukura lwiva luvivi hubwa kyakueta juwe. Na ndomana ninokwa sana ukulima, naji- najile luji ndilimike. Ndidwadu ukuhitsa, kinambe ndi- ndilima june. <noise>